Owura meserɛ wo mema wo akye. Morohwehwɛ bea aporisifo wͻwͻ na mesanee fir kaar mu no, asɛm a wͻkaa kyerɛ me nye dɛ me mbra m'enyim nna Nyame n'adom mebehyia wo yi. Obi abɛfa m'adze seseiara na adze no ͻsom mo bo na ͻwͻ dɛ mokͻbͻ amandzɛɛ ntsi meserɛ wo kyerɛ me kwan na annyɛ a adze no a ayew no munnko hu.